Нигоҳубини боғ кори дӯстдоштанию оромкунанда аст, вале диққат мехоҳад. Барои он ки боғ зебо, сабз ва ҳосилхез бошад, аввал бояд гулҳо, дарахтон ва растаниҳоро мунтазам об диҳем. Беҳтараш субҳ ё бегоҳ, то офтоб гиёҳҳоро насӯзонад. Дуюм, ҳар чанд вақт алафҳои бегона ва хасхорҳоро тоза кардан лозим, зеро онҳо аз растаниҳои дигар обу ғизо мегиранд.